Marigny raha nikoragninao mikasiky filma raiky igny, filma raiky igny, tegna tsara izy igny zah impiry impiry zah mizaha zigny mipôdy koa mipôdy tsy mety hempaka hafiriagna tsika magnagno pro miaraka mizaha zigny ndraiky amy tany araiky fa izy igny tegna tsara filma igny.